أجمل زهرة رأيتها كانت زهور الكرز، زرتها في اليابان خلال فصل الصيف، الشجر كان مغطى بالزهور الوردية والمناظر كانت خلابة، كنت أمشي تحت الأشجار وأنا أستمتع بجمال هذا المنظر، وأتذكر كيف كانت الأجواء مبهجة ،كانت فعلا لحظات رائعة لا تنسى.